Ny raha hitako mampiavaky gny perroquet zao, izy- <hesitation> izy ompin’olo an-tragno regny izy, tsy miteny izy fa m- mijanjy olo miresaka regny izy. Bakeo am'zay lafa lasa olo igny, averiny amin’ny olo mipetraka eo am'zay raha tenenin’olo iny. De izy koa mahay mikaiky agnaran’olo regny.